<hesitation> Hagniny le efa nentim-paharazana tiako amle kolontaignan'ahy zao e de vary, vary manko efa foto-tsakafon'ny Malagasy lasiteo ko de mazava ho azy efa zatra za de tiako, de ankotran'zagny koa hagnin-kotragna regny, ôhatra hoe <hesitation> ambazaha, sahôgno, soagnambo na atao sahoaba na hoagnina tsotra de fa tiako fogna.